ווי אזוי כ'וואלט אליין געמאכט פיצא אדער פאסטא איז אדער וואלט איך ארויס גענומען לאקשן, אויפגעקאכט און צוגעלייגט ווען ס'איז געענדיגט אויפקאכן ארויסנעמען די וואסער, צולייגן <hesitation> פוטער און עס אזוי אויפקאכן, <hesitation> און נאכדעם ווען ס'האט- ס'האט אזוי ווי שוין געווען מיט די פוטער צולייגן טשיז מיט פיצא סאוס און עס אזוי עסן- אויפקאכן און עסן.